<noise> Ategna Iabany amin'ny Endriny moa gny modely. Lafa ategna mihina anigny avao isan'andro, da mahita anigny koa i da mihina i. <noise> Fe misy avao koa mody atao, <noise> atao jus i da <noise> atao anatin'ny tragnony soasoa. Da igny gn' atoro azy: ''ha soa! Ha da tena mety gny mihina agny toy. ''Romboromboa eo izany zaza igny. <noise> Da izay koa ny fomba ahafahany mihina an'igny isan'andro.